Ny fomba ahafahana mampifandanja ny asa sy ny fiainana manokana am'zao fivoarana haingana be amin'izao ankehitriny zao a de ny <hesitation> fandaminana ny asa- ny fotoana iasana sy ny fotoana izay iarahana amin'ny ankohonana.